علشان أركب قطعة أثاث أساسية مثل الطاولة أوالخزانة، أحتاج أقرأ التعليمات زين قبل ما أبدء أجهز الأدوات، مثل المفك والمطرقة، والمسامير والمفاصل، أرتب القطاع حسب الأرقام أو الرموز الموجودة في الدليل، أبدء أثبت القطع الأساسي من مثل الجوانب أو الأرفف، وبعدين أثبت الأجزاء الصغيرة مثل الأبواب وال- والأدراج، وإذا في مسامير صغيرة أستخدم مفك صغير عشان ما تكسر- ما يتكسر الخشب. وأكون صبورة، وبتكون جاهزة خلال وقت قصير.